या आक्या जगांत तारे तारेचे माणसांचे केश अस्तात थोडे धवे, थोडे काळे थोडे मात्येच्या रंगाचे। थोड्यांचे लाम अस्तात तर थोडे मोडके अस्तात। थोडे पातळ अस्तात तर थोडे दाट अस्तात। तशे येंचो रंग खूप तारेचे अस्तात। थोडे ग्रे अस्तात, हरवो, गुलाबी, तांबडे, पिवळे आनी खूप तुम्ही रंग करतात तेचेर डिपेंड।